فد يوم من الايام الناس لكت مفتاح يكدر يفتح اي باب فأول مرة علساس فأول مرة تعاركو كلهم كلهم يريدون يريدون المفتاح حتى هم يفتحون الابواب الي يريدوها بعدين اتفقو انه كل واحد يعني كل عائلة يتجتمع انه يقررون يا باب يفتحون مثلا باب السعادة او باب المال او باب الصحة هيجي